Ehee, mimea hiisi maumivu kwakutokana kila kipindi cha zua kayi mimea yapata tabuu. Lakini kipindi cha fuwaa mimea nayo pia yafurahi hata mamiti ya- yabadilika yatenda matana kwahiyoo mimea ina tabu kweyi santuhu